Táa'h th bxig niz ngýa primer txiru gysiwniz nu’ náanu lo’gy, gy siwnu náanu logygycanuu doh fá gytchánu loz-nánutxi gút-nanu nánu binietx-binietx, térte ra na- detz nánu, térte ra xcunánu térte rá, te gýáni, gút-nanu binietx, txi gytánu ztó niz ngýa txi cútenu ny fá, desúés de ny gysabiznu ni cun th toall ngýa, bëy-txi zy valy nany.